Pues jue da yëdun jëwebyë da'a porque ko'o dun kom ka taxëp ni'ixpë a'ax y kom buxëp tët'spë a'axë pues jawëp jedun.